Noy moytirta sudu maɗa fa laɓa, to kol tunni, ta wawi a fuɗɗiran walago keɗe wecco, kolte maɗa wecco, bandi maɗa bo wecco, to junɗa sollare fu keɓa tokkere maɗa, ɓawo a waddi ndiyam maɗa, a saynige sai, ta wodi ɓurɗo bo arta, mbuwa ta tawi tundi ndin e ɗuɗi arta buwa, ɓawo a wuwi keɓa takkere maɗa ngadda ndiyam, so'inane e ndiyam sai ɓoylane fa e ndiyam ɗan sinta, mɓogga sudu ndun, dow e ley fa ngol laɓa fa ndiyam ɗan mbaylaɗan, mbaylitaɗan tawa ni sudu ndun laɓi nden bittinina gineji maɗa no wonirno, nde a tawan sudu maɗa laɓi.